Ke kikir bat nom a te peh, ke kikir bat nom a te peh mea ama kear peh, me ama vavinem moah, ama tove moah, ama ti to te- terer te abuh rer pa von peh. E sih mas vasisio i ra'oer. A tate boneh eo to iu no sih von, a tate va pa vasisio. E si mas vasisio ina ma ken vavine moah po tem o ken va- vavine moah to no to hio rer e si mas gev ra'oer. Goe ta kakoe pa ma- mata roer. Eh- eh si mas varah vakokop akah ke pa pipit oah ra'oer. I a tate viah boneh rakah. I a tate pa ken subun vari o vasus po ken subun. Va'ih eo to ep eno sih von eo to iu oah rakah no sih. O vasus- vasus pa ken suburar vari to abuh koman mero ma. Ama papan pir rarih to metmet moan o. I a tate boneh- a tate boneh to hik o, ka tavon pa te- te rer sih ah- ah te va hio vahat rer sih a meh papan. <hesitation> tate viah va'ih, tate vi'ah, a vi'ah, a tate vasisio a ken subun to vasuis o arar. Eo to iu rakah no sih a tate boneh. A tate vapa tar ine vavine moah, tate va pa tar ine ti te ambuh no nah. E sih mas tar ina ma ken ti bovarih. A tate viah ko boneh. <hesitation> hio vaviah boneh. Te menom o tate vapa tar ina ti to vovoan ke no moah. Te menom ama tate vapa tar ina ma ti to abuh ke no moah Pa- pa- pah ti pe eh, ear to meroror ama ti ear ear to vasun bat ror sih, to te abuh karorar. I ama ti bovarih ear si mas vasisio tamoan bat ror. <hesitation> tate vapa vasisio ine sinamoa me tamamah, kear abuh peh, kear kori peh, esi mas vasisio tamoan bat inom ra'oer. <hesitation> i a tate boneh. Ve eoto iu oah no si, sipa te vavon. Te vavon esimas vasisio tamoan nom, a vasisio kova'ih a abuh rakah. <hesitation> Tar ine vavine moah, e kear peve a buh, kear peve a kori, goe a tate va abuabuh kera oer, <hesitation> a tete pa ken suburar koeh boneh, i atate viah to te non si von. I a tate vapa tar in amasi ti to te abuh karorar, amasi to te vovoan, to vahuh vovoan o karar, i a tate boneh a tate viah. A hio aviah boneh, <hesitation> i ama tate bovarih ear to epiror si von ira'u, be ep ina von to yio vahat non, i ta temerer a tate vapa vasisio. Es ke vasisio nom e pasi te va viah <hesitation> te pe pasi viah, oh oh kua peh pasi viah, e pasi teva viah meo kua peh, meo kear pe, meo tamamoah, e pasi tevaviah rakah nom I tate boneh a tate vasus pa ken suburar o, a tate vapa vasisio, i a ken te boneh, a ken pop boneh koman a von. Eo to iu raka no sih o ken te boneh, eo to manin akah no sih o ken te boneh, manih bah e si keh vasuis aviah, ir sikeh vasus aviah roma oah, a ken subumoah si keh vasus aviah ro ma oah, epasi te vaviah rakah nom ira'u. E pasi nat inom a tate vapa, vasisio o ti to abuh keremoah, ma nam abuabuh peh. E pasi nat akah inom a tate boneh. A tate boneh a tate tar, e to va abuh nom, e to vasipoan nom o ti abuabuh, vasisio nom ra oer, a yio peh von pasi te va viah non. I koveh a tate boneh eoto manin tamoan akah no sih, mameh von, temerer sih a tate vapa vasisio. Ta antoen rer a pipit matan o tavon oete, o kua mon to kakoe rema tonun, ki pipit gunah rer, ki varah oah rer, varah oah rakah rer, <hesitation> tate boneh a tate viah, tate vapa tar ina ma ti to abuabuh keremoah. <hesitation> Tar i nama ti to vasisio bat keno moah, i a tate boneh, a hio viah von. A pop boneh va'ih to va'us arorar pa teva vi'ah. Tate boneh ear kurus simas, nat iror a tate vapa vasisio, e si mas nat inom a tate va'ih a tate tar, e to tar nom, e to vasisio nom o ti o abuabuh. <hesitation> tate tar ino ti vari to Va wowoan o karo rar, ama ti vari ear to vasun bat roh sih to <hesitation> sun bat karo rar. E i ama ti bo vari eh sih mas tar in, kear sih mas vasisio ira oer. <hesitation> gwe ta sue vahat ra oer bir sue karo rar a taiah, ear sih mas vasisio. Vasisio ama ti bo vari, i koveh o ken teh. Ken teh va von o ken teh viah boneh sih. Be te bat noma meh ma vavine moa, eh sih mas vasisio tamuan bat nom eh, kear ambuh pe, kear kori, pe, i a tateh peh ken sumbu rar. <hesitation> ken sumburar to vasus ama rar a tateh viah, ken sumburar to ott irer a- atateh, o vasus va'i o vi'ah. Va'i era'u ear ita teh aror o ken vasus boneh. I o vasus pa ken sumbu rar roh, ir to vasus aro rar sih pa ma iun. Iun ma urat, ma iun vasipuan <hesitation> ken tem boneh ear to nat iro, ear to gon oror ama vasus ama vi'ah. Ama sikur ama viah po tem boneh. I kuruh a tem boneh ear to teh vavi'ah ror, be nat enom ama tateh. A tateh pa vasisio <hesitation> i a tateh boneh eo to manin akah non. Eo to iuh rakah manu ba, ear sih mas vasus o kua pear. Vasus o kua pear kir nat erer a tateh boneh. Nat irer a tateh vapa vasisio o- o nam ambuh ambuh pear. <hesitation> bir sue a taiah ar sih baiton, <hesitation> ar sih baiton ra oer be ar to vasun bat ror rah oer. <hesitation> ear to tarr rorah oer mani ba, eh ir ama nam ambuh ambuh pear. <hesitation> bir sue karar a taiah ear- ear to baiton, ear sih mas baiton. <hesitation> peh ir koveh to teh rer mani ba, ir to matop karo rar, pa pop pear po oeh va'i. I atateh boneh, pa komano von eo to teh no sih. Eo to iuh no ear- ear sih mas vasus iror a tateh viah boneh. <hesitation> tateh vi'ah kuru, tateh vapa vasisio, vasisio nom e tamamua meh sina mua me ama pi'ann pe. <hesitation> tarr ra oer, <hesitation> tateh vi'ah boneh. I kua tateh boneh, ear sih mas temeror iah komano <noise> ama von pear ah. <hesitation> tateh viah boneh mani ba, eo to teh meno eh kear ambuh peo, teh meno e- eh kear kori peo, mea e tamaneo ambuh, e sinaneo e ambuh, <hesitation> eh kear ambuh peo ge kear vowoan peo, vavine neo. Ar to vasun ro komano von, ear sih mas vasisio ra oer. Po tem pi to sue karar a tah, ear to baiton. Baiton kuru i a teh viah boneh o ken pop boneh, eo to manin tamuan akah no. Teh non ama von, teh non ama von to vasus irer ova vasus boneh. Vengen ear a meh papan to ita gon o vasus boneh, ear to pasi tek ror a pop a era'u. <hesitation> ear pasi ta antoen ror a- a vasus a vi'ah o kua pear pa tateh pa ken sumbu rar. Ear koveh to ro vasus iror ama moi ken tateh era'u. A ken tateh vari to itah vasus aro rar pa hio pear von. <hesitation> eve ear sih mas baiton suk ror ama ken sumbu rar, mea ma vavine rar ari to teh ambuh, ambuh rer. Ama ti ear to vasun ror mani pa von pear, ear toro baiton ra oer. <hesitation> bir morok karar, ear toro baiton. I a tateh boneh rakah eo to iuh oah ken teh boneh. <hesitation> tateh tarr ine kear pe, <hesitation> tateh vasisio ine tama mua, tateh vasisio ine ti ambuh peh, e sunon pe boneh. <hesitation> ear to vasisio ror po oeh va'i. <hesitation>